Lohe-lohe intu punna olo-olo nu ansulu a ri tangnga bangngia iya biasa <hesitation> sa'rang na ma- sa'rang na mami di lengngere ka tangnga bangngi mi to biasa kulengngere injo nakke balaho, nampa injo balahoa ka nu rie meong ku jadi si ondang-ondang injo balahoa rung meong a nampa punna ele' i pole punna ansulukang ma didellekang balla eu ku utte minjo bate pa'nikia na kokkoi pao a injomi biasa lohe da'bung-da'bung paoa nu tala maka pi sebenarna di alle mingka eih na kanre rioloang mi anua pa'nikia na rioloangngang maki pole pa'niki na taua <hesitation> apa isse injo do maingi pa'niki anunjo apanjo arenna deh <hesitation> lampasa injo biasa lampasayya na paka sessa ka na la'busi kalukua, na kanre minjo biasa ri ondang punna ri ittei nampa lassiri to'i bela larinna punna rate mi ri kajua to nampa punna na ni tado' i macca todo ka andai a'lallo Nampa nu ni tannangi todo minjo ka biasa gitte kunni mae punna na ni ruttung injo kalukua soso'mi isseng ka lohe na kanre lampasa, nampa punna ri suro a nakke ammile lampasa na pa'niki arekangngang a injo pa'nikia do ka nu tala sanna jaki na sessa nu tala na rugi jaki pole ka pao ji na kanre inni kalukua ka nu ni balu